Haiwan paling pande ge nyao kahia ge, ngom hoda toma felem-felem ge, mansia so jum ena laga ma sagu ge ena mote, so jum ena gahi biso mai ena mote, so jum ena oyo mai ena waro.